dikedo wuro ma chwiti na yii mor dumemi nan dubom kale wo kwamet na wine che min chwibo kurum a do tiber miir kanghe nii kanghe kurom a yire mor neremi nikanghe a yire ki mo kebo na che cho chwiyebo ko moma ma tokti mi kebo na che mi ken kwaamati kwaam a tikangye digero wuro ma toti nawonye diker ma too yoryare mor dumemiyeu tam kwaama win no miti fiyai miti chai bwengten kwaamati ma yilabo bwi mi yoken kwaama mor neremi mi manki diker nero fit kanghe kemi, mi manki nero kanghe nubo kale wuro yorikabo man ne bilenker kwaama an tikanghe ma dimti kwamer kanghe kale wureu ner miro fuwoje ye ma tiki nye nemi wi ki dume nii wuro ma-- dubom yere ka temi nemi wii duwen ki dume nyo kwamer kanghe cho teemi kafi bwiya teemi bwiya kang miki nee danke ki yii kanghe kowane nii kwamer ln yireki kutome kanghe nubo. nyire kanghe niwuro a yoken ye digero bwir yiken kanghe nubo biro a tinkang ye tiki ki kero ken kebi danke na bwangteneu cho dob kale wo tiyeu ki no kale woro cho dubye nawo nyeka? ba digero kanghe wuro a fiyaye tiyeu ba dikekanghe wuro chiaya bouti na yalum mir luwe miu no teeme yiyenyori cho digero wuro ma tamchiko mor nere mii ki nero fuwor mor neremi nenemi duwen nyo yimi kanghe che yiyeti ki chiyare digero wuro a booti ki kutome kanghe nikanghe mwo e- tami mor luwemiu bibeyo ma chekeun merang bibeyonen nure ken in yon bibeyoniten nuwe no bwe wuro bwangtan nubo bwirtiyeri in chiyare in kwob tuu bwee chiro kale wuro ki do kalewuro, mabon nawo nanduwo nubo naduwoche kalo keme kayam dikero nemi a yiyetiye cho chwo ma ken kwaamati ko wane diye bibeyo ma boweu mi chuti kowane bwe a yir kwamere kowane bwe a nyimon kwaama. kowane bwe a nyiman niwo duyom chine a yilare bongtu, ayilare bwewuro norang kulentiye. nubo ki bibuyo wuro labanye da chi dimi tari nawo duwe ko man manki dumeri an bwan dirche tanibon kume in fitiche cho ma ken kwaamati kwaami a yomenten dume biro ki bwiye ma kwamboo nyii ma yibe chok ma yichiti diker yoryore kom bwaten dikero yorbe kom bwatende nemi yiyeti ma yichiti nemi cho niwuro a yiye digerowo di ma matiye bibeyou ma boowe chiya tuche ki no minen ken miyachiti nonyo mi chwiti kwaama a yokmenten nyomka a yokmenten a yokmenten bikwan nere na fiya mwe bibeyo biro yarda ma yakenti kanghe chi dongdong bibeyo nuwayeti nuwanuboti to ba niwu a toye tiye ba niwo atoo bibeyo lohmitiye cho dike wurokale chutiye nenemilaa kowane diye yaman yarum cho no tuyebon dir an bou tekume yanfe kwamer churki no ma takuweri bibeyo do yayiye nukache do meyeti man chiro nene kwamereka, kwame yaya luwakako mo bo u yarime ko nika, kokero kanghe wi ba tokkangtiye ka?

an fiyaye a- a diker Twaaka kule dim nuwan belti ka man tete tikanghe non diker ma yi chieye miki nikenaye a kurekuye yare take niikanghe yare loh nii mo mwa ku kui dike mo man chikari bou meye no widi man do nenen mani dir ban ken kwaama, kwaama an wom nini nure wo ba fiya tiye cho chwo mo to- o bibeyo lohmi mi buchinen kangheti ko wane diye bwe ma boobowe yauti takuwe yura ki buri di. Sai bootoye sai manto. o chi bau ki kume ma datiri ma me wuri win lohka wo win lohka no chi win lohdi man bukanghe Wo mani dir man me miki yanfe sai mi yimon fyetanghe cho ban wiye chiyanfe cho mani lohiwe too bwe an yiye mi yichiti kirkir farubo wuro di duweu kayara bwetende kemwe kanghe che diduwene nuwabo teb che bou tebechebon tokero moni nuwar no wun nuwabo tebchebere nil chiro mani kaleti kwamed cho chwo mo too duwe a- Kaltibibeyo biro do noka dikero no nuwa ki a- a twira nereko tam mo nuwa ki a- a Twira mam tam cho norangka diger wuro. mo nowo mo no wo mo wo fiya dor mwero bichukum mwembo lem tunani kenko a churom a yo mwen ka tunani bwit a yo mwen ka tunani wuro mani a tikan nini yimwemti kanghe tebmwe be, cho chwo duwen mwa to kanghembo teb to nyori kanga nereko tam nero nero cha- nero mwatam buyam don digedo chi too bib- yo lohchi marangtiyeu, dikewo chito bi bibeilochi yam charangtiyeu marangtiyeu nuwa chibo nuwabo kale nuwabo dikero wuro atikang chi tiyeu ta, amannyi na teb chebo nayi kwamer dike mi ken kwaama tiyeu, man wiranghi ki ka chiko ma kweneu, farubo ma chike in farumbo biro nyimon kwaama nubo ma yiti kanghe chiye nubo biro chitai kwaama tiye nubo buro ma dati kanghe chiye ko- mayam kanghe chiye ko fe? dad kanghe chiye ko chwatai kwaama mani norang kulle cho- cho mo too har duweni keti kanghembo no ki no ko maki chutire ki o- ohg bau tiyen mwen nyom kwalbam bou in ten mwen dikewo bou tiyen mwen dikerwo kulen noran kar fyentanghe woro kwonyebo no chan tii mi nnom mwengerom mim Loh man bukwaama ni kanghe yoyebo kanghe dike kanghe chocho micho bichoti. ga bibeyo loh mi no nyori kwaama a tikanghe yanda ma yi kom ti na kom nuwa mi chaneu chor mido riga chuken kab nii wo lam choro kwininungheu ki chenye ki chen tuwe kume bibeyo nawo nyeu kom bwangten dikero ken kom bwanten dikero wo a tikangh komtiye kom ma dikerowo achokomtiye kale kime chaneu mabo na nyim naduwe kale chaneu sai mo tii yora no motibo yorari mofiya yarka mo fiya yare chiko mo chiweye chiko nubo duche mwa to duwen bwebi duware choro nuung choro kwini yob choro kwob chilom boo nibe di twira nerakon tam changchanko rega fuyem bou no dikero wuro yilam nyinong nibwatiye leh kime wo boulangkom ti choko nawo nyeu kaldo chaneu chiya chorkang wi fiya be yari a kukwi fiya ya tau kwame ya kuu bidom ya ku bucchanghe ya chor kawuye ya chob tunga na chomiye na cho no diger chiko. cho mo too mo ya fiye chi bwam nob tiye ri ka fiti bibeye nanduwo man nyo no mor chiweti na din kwamer kanghe kale wuro di diker teb mwebbo yiinen tiye titi ka chiro tebmweb wuro boo nenen mani nenen dikero bwirti a nenen dirkero ken teemwe bo neneu a yinen kero ken mor yotu mor nuwari mor fiya dikedo wo yoriyore mori dirke wuro kwaama yor mor dir tebmweb mor nii cho mor nera che an yi nen dangke an yinen dikedeko wiro a yilam mwenti ki dirkero ken mor chuwe mor yii yora mor yii kwamed dir kero wuro bwiti bitine benineu an boo kabim mwen an chum nee no mor chwabo tuuweri kum na mwen no wo chwabo tuuweri kurm na che cha nuwa neri kwaama a tikanghebo dirduwene neri miro fuwoje mi chuti yila kwamer dir kwamer yarda ma dir kanghe temiye nenen min ma dir kwamere kanghe cho ma yila tiye ka bwikoko ma dorm tiye ma dirkanghe chi kwamere mani ken kwaama man ken kwaama man buchene kanghe man buchene kanghe kwaama a yorye nure wuro manima tamchotiye yori wucha kwaama win